والله لو علي الخيار أفظل يكون عندي زر يوقف الزمن لإنك تقدر تستغل اللحظة وتعيشها زين يعني إذا كنت بموقف حلو أو تحتاج وقت تفكر تقدر توقف كل شي وتستمتع أو ترتب أمورك. أما الرجوع بالزمن صح في أشياء تبي تعدلها لكن اللي راح راح، والعيش بالماظي ما يغير الواقع أما إذا قدرت توقف الزمن تقدر تسيطر على الحاضر وتستفيد منه أكثر.